راح نقول هلا كيف الأخبار كيف الحال؟ شنو أخبارك؟ إيش رايك في الحفلة؟ أنا أول مرة نشوفك في هالمكان تحب بتاع تحب الأماكن هادي ولا لا؟ وبتعرف منه كيف بيحب وكيف الحاجات المفضلة ونبدا نتعرف عليه من طريقتها يعني، من هديك الناحية.